um jak um da sekolah da' matapelajaran da ake nta encam ti dik, ukuk sik BI ka, math di da' ma'an alik ti peto um oban le lepu' kenyah dik kadang pe nta pe ilu encam sik ke ti peto oban le nta encam na'at edai ngan du iu to baca-baca ja ka ngera ka meka ne to

Inu ngadan kala ia’ anak anak dalau lepo kem pekala? Di di lu nta tisen iu anak anak iu ji anak lepo ilu pekalai pekalai anak lepo lu kulo tengen bio ja anak pekala.

dageng dak ilu kelo ti kak lepo ja ne juan um gulak juan bicing lu juan usen um juan kujau juan lekai juan um barang galen galen ja ilu perlu kak dalem kampung. ja je atek pilu perlu ti kak dageng kak dageng dalem lepo da. ja tekak kelamun le

oka oka le pekatok anak okale tai sekolah dik <coughs> ilu dak teneng me eda oban tai re sekolah dik untuk eda u to tai mencam tai nyemaca ka apan de enta sik edei taru ngan du kulu oban zaman ji makin tai moden moden la nta pilu eda alik u to nta pilu tai kelesau alik sik kata du kulu.

Game ake main main video game da main game game anak main susun susun uban ti ti bata.

um untuk udip ek di um ake ti um baya si zaman ji kulu um kumin si ilu sukat ti de ia ilu ti ngan du ne. ca pa ilu nta menjam menjam si di um meka pa <noise> pekalei nan iu ne du ti oka le nta cam de oka le nta cam ti de ia le nengayet pa ti ngan du kumbi- kumbi sik ma'an ma'an sik ja dik ia le nengayet lukte

kado na’an seni seni ilu um Kenyah Badeng. tapi ake kelo ja na kancet ngan um kancet ngan um main main bola ngan tu’ut. tu‘ut le te je ilu na kancet. kancet dau cen na’an palai lepo kancet tu’ut dua dua da ilu kelo pakai la.

um okaa ake di um itou lebih minat ek hobi uban ek kak sekolah odi, kadeng kado ida menjam kek ini, kado da kek faham hobi , kado da kek minat, oban ea sukat gin ilu otak ilu tenang otak ilu , kena main - main ke ti na obak ka

um okak muzik lepo me un um uko sek tuyau sampe um meka pe du ngajet ka du main um main iu to adet men tarian ji kado le to. ja je tuyau di ilu sukat ti kulu

cin madang ake ta’an paling bio ke lepo me ia’ na ca tiling. tiling bio njam suwi suwi laki pa bio ja su-suwi laki ja bio

hobi mading ake kelo pekalai ya na tai tibup uban ya obak hobi di apan le sukat tai main ke lepo du sukat tei kenggei kenggei tai ke lepo du sukat le ti ja hobi mading ilu kelo ke ti

Ake lepa tai na’at masat tai na’at banget tai masat ngan tuyang ngan keluarga na’at ja sek puyan banget jok sek um ilu ta’an cek langit kok jok te ngan nta kuak sek banget ngan sungai. Un sungai ilu na’at sungai matong matong kabak ilu nai kedaya la’a jok sek kedaya ngan jok pa sek kaba ilu ta’an ngan ilu na’at ke depa meka sek keadaan kak sungai. Ber- cin na’an sungai ngan banget. Ngan banget ilu na’at tepa ta’at le te na’at banget. Un sungai senang na’at ke depa senang na’at kedaya senang kediut kaba ja sek sungai.

um kado di ilou tai enki kulo, sa'e-sa'e tekak kulo

tega alik alik pakai AI dalem udip le sengket tau, ayen na ilu taun AI nta ne mencam kumin sik le ke mudip nta sokat mudip oka taun AI. ja je AI ja penting ke ilu.

um okak bayan bayan bil bil bil kredit ji ake pakai ba- meli meli kulu meli pakai um meli pakai ligit meli kak kedai okak pakai anun bil okak bayan bil di bil sungai ke bil karan tai bayan kak kedai meka na um meka pe line telefon pe toh tai bayan kak kedai meka

inu ia' pengelo kimet cuk nang inu ia' iko patut ti apan pengudip ko peto pekuto nguat ngan sengela pabe bayak <noise>

nta nta jan kuak gayak kelunan pekalei ilu ka teknologi. da dumit cen na'an pa pekalei ilu da pengelatak ilu cen na'an pa da pekalei ilu pakai teknologi di.

um surat di ilu mimpin di uko sek passport ka kredit um IC da di ilu nggin okok tai ke lepo du um apan iu to nta le tai ke lepo di nta pa ilu tai um batek usa ilu ti ja to ja to talan le tai ji tai kerja ke ataupun tai um pita ligit kulu meka na

<noise> kelunan da ke matai tai da mukun tai da matai. da' dumit pe tai matai nta re kira patai ji pilik oman. dumit ke bi'ok tetap matai.

oka teknologi di obak lukte pakai e oban ja' ca kemudahan kulu senang bagi ilu ke usun tanak ne kengke kengke le dik senang sokat kengke kengke ke sokat tai kengke kengke ka te ja to nyeng pe ja to tega alik pakai teknologi ja oban ja ca kemudahan untuk ilu ja

inu iko tisen ngadan betuen betuen yak un kak langit ngan inu ngadan ngadan yak iko tisen pasen tuk semua betuen di na kak langit

oka lan, oka ngadan langit de' um edai mik nak kidi pe to iu to ukuk sek, bolan ka um na'at na'at sek awang ka, ja dek me' nak da pe to. um kumin kumin sek dik, ia le badak je engke je tega meka ne to.

<noise> da lata kelo kumbin tiga alek, menjam pekatuk ida , pe'ngai , menjam cuk demanai ayen kado - kado oyan ja'at ke lepau ilu da -da, layan - layan kelonan mudip bi'o ka lepau mek

um oka alat muzik jarang e um jarang e un main tapi kado ale ngening ja ka lepo me keto ilu main sampe ka du main um main datun julud ka uban generasi generasi me kidi kulu ja kurang kurang berminat se re kidi pe to main alat muzik da.

inu ngadan yak tak tena dalem adet asen kem ngan yak ilu semba ataupun selalu ta’an ngan selalu kenaan.

nta tiga nta tiga kimet buka le tei masat pasen cuk lepat pentung gan ja. ja juko nta obak tei ka pasen un iu oban taun man le tei masat ja ayen masat pasen.

kumbin un ikem nengayet pinut atau maong sin cem jagak kenang udip kem ngan pemanak kem pabe bayak te.

um na'at ka wayang di oku sek cerita de de pepatai ka de tei u to je tai nyenapang nyenapang du ke da de ake obak alek na'at pe to uban da tiga te tei na'at ja pe toh ia iu toh minat e' ke edi lah

dalem kimet e na’at sek langit silem ja sek tanda tanda kelo kujan ta’en kelo ke ujan na ja buk ka langit silem silem mentem mentem sek

um penguman de tiga di ukok sek arway sukat le pengalai ja sedap ale je pe toh ukok sik ti tudok nta pe ki iu toh nyaga nyaga atuk ka uyan tung ubi ui sedap ale je oka le oyan ja ukok se um arway arway kulu

aek yak ikem mutu midan un pasen tuk penyakit un kak ikem un kak ikem mutu kelunan latak pasen tuk penyakit penyakit

pengoyan bank di tai pe ilu aung ligit ke bank ayen le tai alik talak e. ja nta le ketai mo'o ligit <coughs> nta ketai mo'o boka le <coughs> tai aung e nta pe ilu ketai alak e. boka le beng peremun ja nta te ketei mo'o.

kumbin layan abun kak tanak kem ngan awang puk na’at sek layan mentem di sek ca dina sek tekak tanak me na

uka du tai ngundi dik jane tai du ngundi dik baluk du mengumumkan na kulu tai du baris tai du undi oja la dik iu iu ne de' edai tai re cop ja la kaduk na sik kerja ilu ke ti keja pe to saleng sik ujuk ujuk iking le keja

puyan tuk dulu lemilek kelunan latak atau kelunan ia' bertanggungjawab keman lepo me ame mesti milek kelunan ia' memang pengebio dalem penge'lepo me

um ke bank di ilu na uyan edai iu toh uyan simpanan kah ataupun uyan buku bank oyan ke bank kulu apan nta tei tiyap jam um nta pa ilu tei edai ale sik kidi pe toh. baluk le tei alak te ca te ca tapi dik oka le main edai ngan du tega pe ja toh main <noise> main aong aong kah aong ke bank kulu.

ilu tei saik ale ale uban ja ke le saik lalem sio iu iu da pengetiga teka da mudip le te le berjaya dalem mudip le ja atek atek tiga dem ja inu tiga

dalem tuk mung mung cuti yak ake kelo yang ake ta’an ataupun yak ngan ake ta’an ake lebih kelo cuti yak penghujung uman ban ina lebih dado tekak masa ukok ala cuti

tuk layan awang ka tanak ukok me mudip kini kuak layan mentem mentem ngan kelo ujan sik tuk ta- awang ta ame ka lepo me na

um kala kala anak dumit di beng ma’an ida tai mopet ia’ iu ida obak ti meka pe uma te toh ben iu pe se re ida ida ti ale. te re ni ka tai na’o ka tai ngitiu um tai tai uma ngan du ja na toh ja de dau obak obak singget ti ngen du

um oke jek lepa latak dik ilu hormat eda kulu oban mukun kilu um ayen pisu dek jaat jaat ngan dek um oban dek kaduk u to ading pe eda oman ba'a cen ilu um oban de tesen u dek jaat u dek tega pisu teneng teneng ngan re ayen pisu dek jaat.

Ake kelo ca ukok kelipau yak tiga tekak ukok ke ngan pekina pa neng pemanak ke. Di me beng tenang tekak tenang tekak pekimet.

adung kawang tekak tiga uban selawan tekak le adung kawang ja. nta pa adung kak amin tiga tekak adung kawang ala selawan de sio bayu ja tekak ja adung kawang sio bayu

um teknologi di bagi ake tiga ale ja toh uban ja ca kemudahan pet ilu na pe ilu edei ke ja toh susah di kulu tiga pa ja toh uban ia’ ca kemudahan de de paling tiga du nak me ilu. ketai le masat kenggei kenggei senang pa ja meka pe talipon ka senang ale ke ja toh.

Jin ake i'iut ake kelo jadi jah kelunan ya tiga ngan ti inu kerja tiga kuma ma lepo pabe ketai bio ake akan tulung dulu dalem penglepo mik.

dalem pengelepuk mik, pengalai adet mik ke nubo aik kelunan diak lepa matai ina ne kelunan ka' dalem pengelepuk mik ya' kuak kerjasama.

um pasen di tai nyatung um kado pe ilu ke ti di ke pasen kulu. un de tiga tiga ke ataupun de ilu nta menjam menjam siget ti meka pe okak le tai nyatung le toh ilu nayet nayet le te.

pengeluk ek pesek atek sanit ja uko sik pun pun ilu nyanit nak lia kidi kado ja nta da pengeluek ek me sanit ja kado lia

okak le un ca dageng ngan di dalem negara balok mesti un um s- sijil na uban ja edei kulu nta un da ilu ka nta du benarkan du uyan ca dageng dalem negara kulu ya ja harus un surat pe ja

puyan ake kelo pekalai isiu isiu Kenyah me nakini sentiasa pakai isiu na supaya ia' be'un tai lingo

meka muzik lepo me un balau un ja um me adat Kenyah kulu ukok sek sampe jatung utang kado la meka pe du du ti kancet ajat ka iu iu na toh de ti kuma te kado de tuyau le uban sampe da

ake kelo dulu kelunan ataupun diak kelo tolong sek kelunan ja’at dalem pengelepo ngan pekina kelunan yak kalek kalek yak atek ake kelo.

um layan awang tau ji di um ja’at sek ke ji toh ja beng ujan ujan ni kulu. um Meka pe sek nyarung ne sek ujan tujen ja kasa meka pe sek bayu leput kasa ale si ja le um tapek tiga pa kadang kadang te tiga tai ke ja’at meka na.

ake lebih tiga tekak nang ake madung kak amin ngan kawang uma ban ia’ lebih sengim ngan lidung. ina ukok ke kelo.

um dalau ek un manyi di dalau ek dumit le ja dalau ek anak sekula re kulu um nyanyi iu ilu nyanyi nyanyi ne lagu ilu lagu Kenyah ka lagu alok ba'an ba'an le ti ne kata ilu oban cen ja ne ilu ngening peto. cak pe ja'at ja'at do toyau ia le nengayet ti ti ia.

kulong ataupun cen yak kado dulu tubo kak dalem pengelepo me ina na ko ba’an asu buin dina na kado’ dulu dalem lepo tubo

na le ke boka le sakit na nai le pasen na. sakit apan le nyeng. nyeng ne ilu nai kak ata le nai naban ja nyeng. nai ngenyeng ilu kak pasen ja tiga

tekak kidi uyan balok meka ne

um de' ake de' ake ti dik iu to de' mading ukuk sik um tai mesi ka tai ngejala um baca buku ka ngira ja ne to da ne da' da' ake mading ti da' ake nta encam encam ti pe un pe

bukan main manyi teka' kimet ke' midan un ca ramai ya' bi'uk ngan manyi teke' kimet ce' nang ina ban mik pengebangen ngan ti inu ya' pengeluk mik masa mik un ramai.

um la- langit silem di obak na kelo ke ti ujan ja meka pe silet silet kelo ke ti nga’o pe ja. dua un dua edip ji to un dua sek si- situasi ja kulu na na iu ujan ka ataupun sek dulu um kelo ke mentem

pengarap udip e ngan taun nempam ja ne apan le ngetaga ngan ja magat nempam ta sanget le tiga ma’an ma’an janji nempam taga ngan ja magat ja ja tiga.

layan amik dalem pengelepuk mik bo' mik lepo' mik un tulung du diak tusa mudip atau sutuk mudip ka lepo amik un t um pegayeng mabe ke dalau mik kenyah lepo tau kidi

um seni de ake oba dek uko se um de corak corak un Kenyah re kulu un si de um du lukis ka dinding dei um meka pa se de du nak ke likut kado kado alek e kulu nta menjam bada

kuak tuk ilu kelo berdagang dalem perdagangan kak talian ia’ memang tiga ban ia’ lebih se- s- senang ngan laju ukok le ti pengurusan ilu ngan dulu diak berdagang

dalem ki di um un pe de de tiga meka pa un pa de ja’at obak de iu de ilu de tiga ti iu pe de ja’at ilu na’at na’at na iu de ja’at di ayen ti mung meka pe ti de ja’at ayen mateng petusa petusa ngan ilu kulu

<noise> na'at tanggal pempet ngan oman pempet.

warna saleng

teknologi yak ake kelo pakai na teknologi kuak ba’an tuk um AI ia’ lebih canggih ngan kuak kimet neng inu yak pengelo dulu kak dalem dunia ni ti.

um kimet o ka du penguyan dik baluk le un tusah ne tusah kimet tusah kado ilu tusah la meka inu ne ban kelapa ale tusah jagak jagak da kulu ayen edai sik kata du. ilu na menjam menjam bada

cerita yak ake kelo ngan wayang yak ake atek kelo lan dalem TV ataupun dalem video ina na cerita P. Ramlee yak dulu bang kelo pakai ataupun kelo na’at nakini.

um kado de kelo ka ti ei matai oka du matai ilu tai nto ida meka pe um iu tei nampun ida ilu sebayang pe me ida iu de ti ja tiga me ida kulu. ayen oban le lesau je tai matai je

puyan layan awang kak tanak me kini un tepalai yak un ujan tepalai pun yak pementem ngan pengina pe dau tuyau langit

um kado pe lu ngelau pe toh. lu di ngelau ti atuk kuma le meka pe du ji alak du ngasu ka be di ilu cin lepo de ca je toh. ire mateng alak atuk e alak pun apan de sukat mudip kulu meka.

<noise> kumbin layan ilu lepah tai um alem udip ilu singet tau

ca gayeng mading pa ke ti ti tai ti wayang ngan du uyan kak amin du ja. ja ja atek mading ake tai ti uyan ngan du

na’at cin puyan tiga se ataupun nta

un ti pakai kendera- edei ne moto di ngendu yak ca motosikal di ne ilu pakai dal di ilu sukat ngendu ja pakai motosikal di na men

petuya yek anak anak dumit un ti ke lepo' mik ina ne kuk baan mit kupak pinang ataupun tai ngelenyo kek tanak ina ni sik pemain pemain ke dalam pengelepo' mik.

apan ne buek

um ilu ale ti alem udip di um ayen di sek kata du ke toh. ilu ne tiga ngan du pe toh. nta pa ilu obak taro kuak ilu taro du nta pa ilu obak petusa du ilu de jagak jagak de tiga. ilu ti na ayen bayak du de ja’at ale ale.

tega alik awang kata tanak mik mudip tega, denak, tawai teka le kak lepo dalau ja. awang pe tega da ne tega mudip ne ilu keja.

Memang un perita ti program atau penulong ya' tiga pakai nulong atau tubo pengudip kelunan ya' sutok ka'ang amik dalem pengelepuk.

ake un main Mobile Legend PubG

ukok talipon bimbit ke sukat un talian um sio ake un kak pasen. buk ake kak dalem bayi be’un talian tiga.

dalem ca uman

um edi ngendu ti kelo tai masat ngan du tai sungai. ayen mateng ti layan ja’at ngan du kulu. ilu petiga tiga ngan du pisiu tiga ngan du ayen pejaa’at ja’at du meka pe tuyang men du pe jagak jagak tuyang le

ilu lebih tega maung sin le ke dalem bank ban ya leb- leb- lebih selamat ngan bank akan tubo idi apan ya be'un tai durat.

tai le jumpa duktun ja le tai le te le sakit ja le tai jumpa duktun ja sek ke lepo tai ne ilu sakit ja ke tai le jumpa doktor meka di duktun di duktun

memang un senganak senganak mik, padik padik me un se serita pasen tuk puyan adet pu ngan tepun mik nang amik pemadik na ngan pengelepok mik na idi kelunan kaduk tisen.

Kelo jadi ca askar pejuang.

un nakini um bio lepa musim paken um kado kado dulu juan paken kak pasen kina. bio bio latak latak dulu nai nggin cin kebun.